Proteinat e dobëta, si gjoksi i pulës ose i gjelit të detit, janë të mira për përmirësimin e forcës muskulore. Ato ofrojnë aminoacide thelbësore që ndihmojnë në ndërtimin dhe riparimin e muskujve pas ushtrimeve fizike.